الثجافة في امريكا كتير كتير متنوعة ومختلفة وده بيرجع لانه <hesitation> امريكا مانا يعني شعب واحد او امة واحدة. لكنها مزيج من شعوب كتيرة واعراق مختلفة اوروبية وافريقية فبنلاجي انه في تنوع كتير كبير في الازواج وفي الاكلات وفي التراث الثقافي الموروث.